Buéno̱, rí náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ guꞌjóꞌ khamí náa̱ rí na̱ni̱méjúnꞌ rí mi̱ꞌkhu, rígá mbaꞌja trástí rí najmu̱ꞌ, rígá tásá para ma̱xi̱ꞌñáꞌ kafée̱, rígá ríꞌkhui̱, gúꞌdoo bású, para ma̱ga̱nꞌ jma̱a iyaꞌ o̱ ma̱ga̱nꞌ jma̱a awa fréská, ríꞌkhui̱ gúꞌdoo tséxi̱ mangaa, gúꞌdoo rí tséxi̱ wapa, numuu rí ma̱ra̱khuáá xndú o̱ ma̱ra̱khuáá rí ra̱gíꞌdoo iyooꞌ ja rá. Ikhí ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ ja rá. Jngáa̱ ríꞌkhui̱, gúꞌdoo i̱mba̱ tséxi̱ rí mi̱jnu̱ máꞌja̱n, numuu rí ma̱goo ma̱ra̱khuáá yaja rí xúrí ginitsu ríꞌdoo iyooꞌ ja rá numuu rí xáꞌgadíí, ma̱goo ma̱khuáá. Jngáa̱ gúꞌdoo mangaa e̱jui̱i inuu náa̱ꞌ na̱khu̱mbúꞌ gaꞌju̱nꞌ. Gúꞌdoo ríꞌkhui̱ xúbá mangaa náa̱ꞌ rí najmu̱ꞌ ma̱grui̱ꞌyá trástiúꞌ o̱ ma̱grui̱ꞌyá ríꞌkhui̱ majan ma̱grui̱ꞌyáꞌ guma ma̱grui̱ꞌyáꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱. Gúꞌdoo ríꞌkhui̱ mangaa, gúꞌdoo chálóꞌ mangaa, numuu rí ma̱goo ma̱jmuꞌ ma̱gu̱wíí jma̱a gi ginitsu mangaa náa̱ꞌ daan xú rí mika xú rí, mu rí ma̱goo mba̱yo̱o̱ mú niꞌga̱a̱ mú tígáa̱ rá. Xógíꞌ ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ rí ikhí rá, gúꞌdoo ríꞌkhui̱ daan rí ríꞌkhui̱ dunꞌ rí tsú chákiin mangaa. Jngáa̱ gúꞌdoo tséxi̱ tsú chákiinꞌ mangaa para ma̱grua̱ꞌmá jma̱a idú o̱ ma̱jmu̱ꞌ jma̱a yaꞌduxíwíꞌ xógíꞌ ríꞌkhui̱. Jngáa̱ gúꞌdoo má ríꞌkhui̱ mangaa rá, tséxi̱ kasuélá rí para ma̱ti má mangaa rí ginitsu rí rí kasuéla rí chákaꞌ mangaa. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí najmu̱ꞌ má ikhí mangaa.